באלניסבה לרבוט אלח’דאא ליקט ס’עובה מע אלאבן דיאלי באש נעלמו, ולח’ד אלאן באקי מז’עמטש, ח’תא ח’אסהא מע אלפרטיק ח’אס דימה תבקא ת’ג’רבה ת’ג’רבה ח’תא תלקאהום אלמיטוד אקזאקט. מיה אהסן חאגה היא כתח’זם עלא ת’וריק אלפרשה, ו לא כתח’שיה פ סבטכ’ קרימו מיבקאש ייבאן.